Key can open lock when you put ley key in ley lock you you gatto turn it na <hesitation> you know you either turn it right or left yeah when you turn it right maybe a na opening then you try ley left side you turn it left to see either of la way brother a will open it